A Kore di sidy toetrandra ndrô any zen̈y mizar- mirasa efatra zen̈y sezondrô vanimpoton̈a zen̈y mirasa efatra. Bôka iô aminjay zen̈y lera koa fa ririn̈iny zen̈y amindrô mafana, fa lera koa fa asara manintsy maikimaiky. Aviô aminjay misy pirainton, misy ôtomina an̈y zen̈y ten̈a tsara amin'ny andra io. Tamperatiran-drô aminjay zen̈y, iô iô fo, mety tsara.